Chi no mangia de carne besorriæ ch'o mangesse tanti legummi pe recuperâ quelle proteiñe che o no mangia da-a carne. Ma sta mæxima cösa in realtæ a vâ pe tutti, no solo che pe-no solo che pe-i vegetarien. Saiæ bon mangiâ meno carne e ciù tanti legummi.